Ina- ina ku kiti, este inteligente ko dueño ni tu yinile te inka nayuw. Ñadi xiñiti, ndundeti, este xi si, atr, ko ñadi duenoti, te dueño niti, kiti ñu xiñiti, yundu ku dueño ñadi dawosa yayu, kanyinwuyi o xinixiti, nxu ku funcion ina kiti ñu <noise>